Itlarning juda ko'p zotlari mavjud bo'lib, ularning barchasida turli xil xulq atvor <noise> mavjud, lekin german shefard, pomir, Fransiya buldoq va buldog itlarida ko'proq do'stonalik va egasiga sodiqlik xususiyatlarini ko'rishimiz mumkin.